Karapua reta oime guinoi ipuere vaera kua jakuarovi yae oporopi pƚpeva oópi jovaiso reta pƚpe ipuere vaera jaereta oyƚpƚvi pƚpe oepƚ vaera jae jokai gjuinoiva ipuere vaeravi jaereta oñoraro jovaiso ndie jare opaete iruva mbae reta ouyave supe ikƚreƚ yave joureta jokope oyepƚ pƚpe